Gne fomba fagnadiova e fitaratry maloto zao, maloto ahasarovako, ny ahy tamin'ahy mbola kilasy de primaire! ndre iay tamiza ah mpindesy gazety da kosehina ame gazety e fitaratry fa tsy tondra rano de igny gne ikosekose anazy eo, da madio mamirapiratry agny izy amin'io.